Oq rang haqida o’ylasam albatta ezgulik hayolimga keladi va oppoq bulutlarni eslayman <hesitation> Chunki oq rang azal- azaldan ezgulik <hesitation> ramzi sifatida <hesitation> aytib kelingan har hil ertaklarda, hatto filmlarda ham <hesitation> oq kiyim kiysa huddi farishtaga o’xshaydi deyishadiyu.